ഗൊഡെഡിപ്പുനംചിതന രംദ്രന എംചമുച്ചൊഡുപംഡ സുരുക്കു നമ ഗൊഡെനു സ്വച്ചഗൊളിസാവഡു। രംദ്രദ സുത്തമുത്തെയിപ്പുന ബിരുകുദ പുഡിനു സുവച്ചഗൊളിസാവഡു। മല്ല രംദ്രയിത്തെംഡ ആവുനു മുച്ചര പേചിനു ഉപയോഗിസാവഡു। ഇല്യരംദ്രഗു സ്ട്ടാകിംഗ് പേസ്ട് ഉപയോഗമല്ലിപുഡു। അവേനു ചാകുര്ദു ഇജന്ഡ ചമചദ സഹായാരതു സമതട്ടവാദു മല്ലിപുഡു। ബൊക്ക ഒനഗര ബുഡുദു। ഉംഗിന ബുക്ക സംഡ്പേപരു ഉപയോഗമല്ലിപുഡു। ബുക്ക പേംട് ഹച്ചൊഡു। ഉംഗിന ബുക്ക പരിഷിലിസാവഡു।